A ɗe kume na wultie buni rayuwa watongo balmkan depa na lamtide na farko balamkan man yishi nya, gwedepa kullum tunani gwaswo ten gasi kanta alte mal nya kagwi. Kullum to but mogagwas suk balan juwe depa mil yeralso. Amma damti gwaswo mus ilgwe ana paltiwa atana damtide nya lamiya ko nya lamiso, a balankan man gipti mutunci gagwasi ta lami tasʒak ga gwas gangwe a seoa balan a bultiwuso to de kulle na gapawogo gapyu. Gape tlanti sosai har ba palna tukal kago ba wule to balankan man get ilgwe depa ta mani tarat ga gwaswwu ta dan kawai so. Ta tliya tas li tas gwo ilgweda pa ta tara mutunci gwas suk milgwas especially mana palti de domin ta tullid wulpi a lubiwu, a kume na wulte buni rayuwa, luisi alti sosai kunne ka pal bunni rayuwa gsskiya ƙaman danti suk balam lapiya to ta tantu gwe balan a pigo koman tas lamide taci mutunici gwa.

Sobona genwo balan lamtiso, amma anta o huik ilgwe dde a paliwuca palde wokde man. Gaskiya go kikan sa litedi, a tapa danti kalugonyi luyisiwo sa lam gemso amma wul mamakiwo palan man gipti amanago to malkikan sa para lattedi. Asa kikka mani gipti amar na amman sicho sa lami taspal danti dak gwisiso saboda ka yishicho danti si dakgo takura nida a nala kangwe a tlamgo sa balan geki to so kunne kanna lamtide tak dande balan. A geki a byanki a pallakode kayis ilgonso. Amma kume palde tak tas nune wokde balan wo, kai kota ka bankan na wulde shin wolkde mulge to a ninima lamti ta dlaka nkan ga nan daten cewago getgwe sa getwo huiya get kasi man gapa ganan kandepa kullum to ta lami de tan palan wasogo tikde man chusa ti ka ga balan juwe depa asa ge palte huya wulwu a palti huya wulwo yekde buriga nya, yekda hali ga nya a dolekan tak dmai man lamti balan. A lamti ga nya wo yekda haligo nya nak kangwe a tlamwu, a lamti balan cho iyaka niti ɗasp. Maligon wo kullum tana gotgwa daya kamata basna yenti gwaso panma, amma yekwai tak lamti nu. To so yeklaki de anik ma huite bomu sosai, amma ilgwe nya lame tan paliwugu. A kogasi ana gemti nya datan kopan guisi to huya wulwo wul palti kan sosai yekde ilgwe kabi a cina da nya ka, ako. Ta mshikan ƙa mash aase ilgwe miljwa kazak miljwa. Kazak ko ilgwe depa kaliwu amma ilgwe kaman zakti sowa yekde ainihi hali gwa ilgwe de pa ka paliwu na nalikan ka ʒiga. A yekde ilgwe depa kalak bi mal nya wu.